Hena ikora mchere, mcheree kwaondoa mchere kwaenda kwa uwela. Ukamuwela mcheree kovika kindo kichaa, uvike mringa wapho rukwenyi upate moro. Mringa ungampata moro ukamchemka kwa uwikia maphura, ukamivikia maphura kwa ikaa kwa uvikia mchere, ukamivikia mchere kwalekawika uchemke kindo kichaa. Ukamchemka kindokichaa kwairima ishigha viungo luva kwa vikia. Hangire vikachiwikia nathi, wengi vachivikia findo fingi heri nathi kana iki. Kwa vikia na kukuna nathi yapho tue iya yaevoka kwa vika mbarinyi kwavikia iya kha ya kavi ikamchemka ya kavii koa uya mringa wia undeuma kwaleka. Ukagoma mringa ukavikia tui ya kavi iyoyaevo kalua. Yaikaa kwakorosha mchere kindokichaa ithanganyike kindokicha mringaa ukamiuma kwaoramanya mchere luvao uke kindokichaa kwa irima uvikia mkaa kwapungutha moro wathinyi uimacha mchere unagheungua. Ukapunghutha moro ya thinyi kwa fupikia kiphiniko kyafo kao kwa vikia mkaa. Ukamivikia mkaa kwa vuta moro uya wathinyi thoshe koriwe mkaa wa kawi. Mkaa uya uya wa kawi waikaa hanu ha nusu saa kana isaa ithima koli kwashigha mchere wapho ushe kindokichaa. Ukamalia lithaa hilo likathia kwavuta mkaa wia kwalolea kindo chapho kyaba kie mbai kye iya kwawikam- kwawikiaosha vyombo vyako kindo kichaa kwawikia na hotipoti uwikie methenyi, ukamvika methenyi nikuchere thovia luvaha na mapishi yakamilike.